Laha rano masy iñy ro miakatsy, ka añy iaby ñy tany iabiaby amin'izao tontolo izao ;ñy fomba hataoko hahatafaboaky velo ahy bakao: -Mila tany añabo, na toera añabo teña a,handesan-teña ñ'ainteña ;manahaky anizay koa a,ñy filan-teña loharanoiboahany riaky iñe, handesan-teña ñ'ainteña ;na mila teña fitaova maha velo, manahaky anizay ñy oxygèny na ñy sambo mbeñimbeñy.